Aki belakang ti'i um padutuan nami ti'i empira. ne naan <hesitation> kure- kure ti'i padutuan nami un kan. taan kure ti'i toro tu toro paduaan nuwi, toro paduaan peen, <hesitation> toro padutuan <hesitation> nundam. taan lebe gaga sadumu tu nundam nyaku nenaan un kure tana. kure tana ti'i memang gaga rimai. satu padu tuan tanundam. nu nundam ti'i memang dari dulu aki pe pu na womai, nundam sapa du tuun wi tung kure tanak ma an mak lep ni itu rewek ma leos ung kwa ne tu'a. wo nena an um panci. um panci ti'i padutuan dout pasu. dout pasu palepen tatu susut nendo sekita kuman kita dumutu kita kuman du dout di nutu empa elepenta dari sa kita melep udo udate ti'i ado dai gaga tu doudate ti'i taun sa dout pinasu ni tu lumeos wiana wakta. Wo nena an um rumping. rumping ti'i toro padutuan ta sa kita sumiwo sendeen toro du tuun tu rumping. sa kita gumoreng peen, toro tutudu- dutu enta witu rumping. wo sa kita gumoreng etedu kaapa apa toro rumping ti'i du tu enta jadi ma rumping ti'i toro pir <hesitation> berguna witu um padu tuan ta. sa kita dumutu witu umpadutuan ne naan kitam peen pa siwon ta tu pakukusen ta, tu toro du tuun ta witu <hesitation> kure toro pakukusan ta. jadi berguna rimae um aki dapur ti'i karena dapur ta ti'i paren sakanta um barang barang keperluan ta um pakanen ta susut nendo wo wengi wo akat enko rereta.